نه زه نن خپه نه ښکارم خپل ورځني کارونه مي منظم مخته وړم خپل د ماشومانو سره مي وخت تیروم هر څه سم دی ځیني وخت انسان دي شاید ځیني ورځې سړی خپه ښکاري یا ځیني ورځی خوشحاله وی خو نن زما ورځ ښه وه او هرڅه سم دی آ زه خپه نه ښکارم